Dhub pesa khankee Kaa adhesaa oll ijemthan pesa khankee Kaa adhesa wonn dhursaa thaa athin oll ijemthu yaani gargar futhaa pes khan yaani Mal atin sagale worr inamaa bithu suun khofaa khai kaaa athin huji midhafethu khofaa kaai khaa atin garin ijemthu khofaa kaai wonthan dhudhu ishia yaani akhan borbadhni dhub akas tochitah. won akasisun